Nyandule meɗen fina tawa ɗiye ɓuri sunnago nyonyanɗe ɗi fina tawa ɗi anndu ɗen himbe meɗen den no e nyama. E tawa e nder majji ni fa hande ko ummiɗen fu en tawi himɓe meɗen den no. ɓengala fu nyande ko lati e ɓuri nyiri. <noise> Nyiri ni e wawi latago kokkolina gauri, <noise> na nyiri mawna na gero, <noise> e tawa do kode e to yarete ɓoyri kosam. ɗun ɗo kanjum woni fina tawa nafili meɗen enen fulɓe.